און די גאוסט האט נישט געוואוסט וואס צו טוהן וועגן ער האט נאר געקענט עסן ביינאכט, אבער ער האט זייער שטארק מורא געהאט פון די טונקל און ער האט מורא געהאט צו גיין נעמען עסן. און איין טאג איז ער אויפגעשטאנען און ער האט געזעהן אז ס'איז ליכטיג! און ער האט געווארט ביז ביינאכט און ער האט געזעהן אז עס איז געבליבן ליכטיג, און ער האט געקענט גיין נעמען זיין עסן